इटली प्राचीन रोमन सभ्यता के जन्म के केंद्र रहल छे। इटली के पहला सभ्यता रहल छे ये लगभग नौ सौ। ईशा पूर्व में उभरल छे जे रोमन गणराज्य के इटली के। एकीकृत करल रहे छे औ इटैलियन लोगों का एक संघ। बनाल गए रहल छे आऊ रोमन सम्राज्य बन गए रहल छे।